بفضل إني أكون طفل وحيد، الحياة كطفل وحيد تعني إنك تكون التركيز ،وتلقى إهتمام الأهل بشكل كامل ،وما في منافسة على الحب، ولا على الموارد ،وتقدر تستمتع بوقتك، وتحقق أحلامك ،لكن لو كان عندك عشرين شقيق يكون زحمة ،ومنافسة، وكل واحد يبي يكون الأفضل، وبعد ممكن إنه يفتقد -ال - <hesitation> لحظات الهدوء والتركيز.